ഉപ്പു കദേമേ മല്പോദു। ഉപ്പു ജീവോഗു ഏദ്ദേ അത്ത। ജസ്ഥി ഉപ്പു കമ്മി മല്പുന ഉപയലു പന്ദ ഏദ്ദേ। ഫ്രേശ് ഫൂദ് തിന്പുന ഏജിന്ദ ജസ്ഥി ഉപ്പു തിന്ദ। ഭ്പ് <hesitation> ജസ്ഥി അപ്പുന്ദു ഹേഅര്ത് കിദ്നേയ്। ബുന്ഗീ പുര ഹനി മല്പുന്ദു അന്ഛാദ നമ ഫ്രേശ്। ഫൂദ് ജസ്ഥി തിനോദു തര്കരി ഹന്നു പുര ജസ്ഥി। ഇനോദു ഭുക്ക സല്തു പുര <hesitation> അദിഗേ। കമി ഉസേ മല്പോദു തസ്തേ <noise> ഉപ്പു കദേമേ। പദോദു ഭേലേ അവു പുര ജസ്ഥി പദന്ദ അപ്പുന്ദു। പച്കേത് ഫൂദുന കമ്മി മല്പോദു അപ്പുന്ദു ഐതു। ജസ്ഥി സല്ത് ഇപ്പുദു അന്ഛാദ ബുക്ക അവേനു। ജസ്ഥി തിന്ര <hesitation> പല്ലി നീരുനു। ജസ്ഥി പരോദു അപ്പഗ ഏദ്ദേ ഇപ്പുന്ദു।